Ògni pòsto o gh'à o seu momento. Mi, presempio, m'assetto voentea pe tæra se son inta natua, inte unna gita, e coscì via. Me piaxan e carreghe, pe mangiâ, che incangio òdio fâlo in scî diven, donde m'é cao conversâ. Pe leze o megio pòsto o l'é à letto.